دکھنی افریقہ وی کھان پین بہت ہی ویبھن اتے رنگین ہے۔ جو ویبھن سبھیاچاران تے پربھاواں دی ہن۔ ایتھے دی کھان پین وچ وی کھیتی باڑی، مچھّی اتے ماس دے پرکار اہم بھومکا نبا٘ؤندے ہن۔ دکھنی افریقہ دے کجھ پرسدھ کھانے ہن۔ برائی ایہہ اک پرسدھ اتے روایتی دکھنی افریقی کھانا ہے۔ <hesitation> جس نوں ماس نوں اگ تے سِکا کے پکایا جاندا ہے۔ بوبوتی ایہہ مصالحیاں نال بھرپور میٹ دا کھانا ہے۔ جو اکثر چاول دے نال کھائے جان دے۔ ایہہ اک دکھنی افریقی سوسےج ہے۔ جو کہ کئی وکھ وکھ مصالحیاں نال بنائی جاندی۔